Fum n wan iŋɛ se'em ta'am biŋe nɛŋɔ bii nɛnɔ ti ba yuuge gee kan sa'am n ŋwana: Yia daana, fu sum ti fu dikɛ nɛŋɔ la lusɛ kotuulega puan ti ba girɛ. Ba san girɛ ba'asɛ, saŋa woo bulika ,wuntɛɛŋa, zaanuurɛ fu digesera ka uula. Dɛna la, fu ni dikɛ tuurɛ bugum ŋwana maŋa ti la san di ba'asɛ n makɛ yeti bii dɔɔrɛ dee gee bugesaana la n ani wɛɛ la ti fu dikɛ sɛla pagelɛ bii uua, ti fu dikɛ nɛŋɔ la dɔgelɛ bini ti ka bɔna bugum la puan walaa. Fu san ta iŋɛ ti la ŋwɔna ti bugum la piilum mɛ ba'asɛ waabi, ti la pa'alɛ ti bugum la kiŋe mɛ n bala. Fu yese ba bugum me la dikɛ iŋɛ uua puan bii lɔkɔ pian dikɛ yagelɛ wuntɛɛŋan gee kelum dikɛ sɛla vuge. Ŋwana ti bunyooro makɛ yeti silega bii deebiihi kan nyaŋɛ paɛ ba. <noise> Fu iti ba la bala saŋa woo. Ti hu han ta bisɛ ti nɛŋɔ la puan zi'an woo ti ka ku'ɛ ya, ti fu nyaa dikɛ iŋɛ ziim puan biŋe n boi fu bɔ'en. Ti ziim la de la sɛla n nyaŋɛ gu'ura fu nɛŋɔ la ti ku kan nyaŋɛ sa'am.